في حيوان إسمه القوالة أو الكسلان، ما يتحرك ما يسوي شيء، أحس إني زيه، طاقتي صفر، ما أبغى أسوي شيء في حياتي، فأكثر حيواني يمثلني هو هذا الحيوان الكسلان، صفر طاقته صفر.